Kua tostadorako oyeporu ipuere vaera mbae yaimbe pipe, ipuere vaera mbae yamboyi pipe, jare jaera kua, ikaviyaeko esa pipeñoko kuarupi oyeporu ipuere mbae oyemboyi pipe